Дар оилаи мо бо се забон ҳарф мезананд. Бо тоҷикӣ ҳама панҷ нафар гап мезанем. Бо русӣ танҳо ман ва бародарам ҳарф мезанем. Мо ду нафар забони русиро истифода мебарем. Англисиро ман ва хоҳарам мефаҳмем, вале кам ҳарф мезанем.